karja rena sorai ena jang. karja jang gena ge gate be ngone se ngone na dagilom karja gena toma gonyihi karja angena maku sonyinga ifa, maaku gosa laha-laha, maku digali coma mauku duka bato ge kerja angena jang rai ma.